Sawa mena hewan ma paling di dahu kai bau dahu kai ka sawa sawa wara <hesitation> racun noto si ba sawa di maikai ba made noto si ba sawa ngeri si horu mu ede de waumpa di lao kai nawam sawa mena ma paling di dahu kai bau dahu ipi kai aka sawa sabua ba racun sabua pa bune mode na na naru di dahu kai mu sawa di dahu kai lao kaiba nawa labo wawi dima ro kaiba dahum wawi wati karenda au ta tandon ede di rai kain ede di ncora kain pahup ra ipi parange na wawi ede ma eda menas ma ndede bune sawa akande na do'o mena pu aina rungaha ceci ma ceci si ma ngupa pa di mai kaiba bahaya ceci mu sawa sama labo ne'e mu paki nawa ndede rau wawi akande na ma eda si wawi aina di malao raka do'o pu paida mangke ba wawi Ncora si ba wawi wawi wara wangan ncafan aka sarumbu loa kai di ma made dahu kai aka duam mbua ede ba dahu kai di made sawa ku ngarana labo wawi ku ngara na ma ipi di dahu kai dua hewan ake aina sampe di ntadi mu aina sampe <hesitation> di eda mu di mai kaiba bune bune aka ndai mu ma eda si sawa katesa pu bune kombi lokaim ka tesa wura pu kai sia kombi eda mu haju pala pu kai haju ndedep ndede rau pa wawi eda mu wawi kili mu wadu balem edam au loa di ka eli di kadahu kai ka eli dua mbua ake wancu ku parangen sawa wati ja paloana rai pala ricu di ma rama sawa wati ka bae kaiba ade mu unga lampam aka soro sera wati pa dahu mu di au ma dahu pa aka sawa ndede rau pa aka wawi dua mbua ake wontu kain aka soro sera lampa raum aka uma saki ma loa pa dahu kai aka sawa uma saki pam uma ra maru ngge'e kaiba sawa Ndede pa wawi wawi na maru aka ma saki bune aka ra ntadi kai na wara kaiba wawi dua mbua ake ma eda si baka pu loasi lao rai lao rai ain ceci sawa wawi dua mbua di dahu kai wawi ba mangken sawa ba noton noto si ba sawa di mai kaiba made mangeri si horu mu wekim aka sawa ma notom na ricu teka kaiba racu ma lu'u aka sarumbu wawi waura ncoran sakali na ncora cora ncan cau ku wati di ma fiki wati di ma nggori ma eda si dua mbua ede rai pu ma lampa si aka soro sera wa'a pu sente ma eda si masampu tio kabae sente kabae hambu kabae aina sampe di loa kai ba noto ba sawa wawi mpa mai sadeka ndede raumpa sawa sataho tahon maru midi ka uma ain lampa rero wati si wara perlu na wati si wara ne'e mu lao kai wati si poda poda ne'em lampa kai Aina lampa lao mu tio jangkiri ambi lao mu tio nasi ambi laomu tio garoso ambi ta ede mena pa so wara kai sawa labo wawi